افضل طريقة انه ابدأ يومي انه ابدأوا بالصلاة، وانه افطر فطور خفيف عشان شهيتي تنفتح، واسوي تمارين رياضية خفيفة عشان يعطي جسمي نشاط وحيوية لباقي اليوم، وكذا بداية اليوم تكون ايجابية، وافكر تفكير ايجابي عشان كل يومي يكون ايجابي ونشيط.